Fomba famokarany ñy trompety ñy feony<ptoa>: -Fampilirany ñy tsioky aminy ñy valva, -Vibration aminy ñy valva, -Misy koa ñy fiovany ñy rivotsy, añatiny ñy horne ao, -Farany ñy fampiasany ñy tsioke noho ñy fomba fandefasany feo.